Hijira temerre dub dub dubu go'o e shasa'in e temedde jewe nayi e settin Nigeria hokka enchi hore mun, e sa'iyel ngel fa min baccon pamaron, min tokkoto wuro wuro, en duda gashiya filili e dun duda gashiya filili e ɗum duda algetaji, e ɗum tokki wuro wuro Nigeria hebi enchi hore mun. Ko nden ke nan benteje min kabbata, min anda sarla gafale dun ma sai ngafale kiki min bornoto <noise> har Allah wadi ɗum leddi fuddi woduki. sai ɗum fuɗɗi sai ɗum faɗɗi sardauna nde ɗum faddi sardauna, shike nan sai ɗum sankiti leddi. nane an yamuri en gaddai no kaya e lumo gel e lumo gelle amin do e ɗum sodi sodina burodi, en shinshin en, e nder akwatiji. shike nan nde ɓe faddi sardauna dun kam fu ɗum tayi, <noise> sai min- min guiti habbuki benteje amin ba nane, ko bo ɗum nyotana min sarla kiki kie min faɗɗo. <hesitation>